<noise> एक धब्बेदार कालीन <noise> के साफ करे के खातिर हम पहिले ओके सर्फ और पानी के घोल में आधा घंटा भिगा के धई देब। ओकरे बाद ओके निकालब और दाग वाली जगह पे अच्छे से <noise> ब्रश से रगड़ रगड़ के ओके साफ करेके कोशिश करब। अगर ऊ तब्बो नाहीं छूटी तऽ ओपे थोड़े और <hesitation> साबुन लगा के और मुअदि से खून देब। ओकरे बाद ओके पटक पटक के ओके साफ करेके कोशिश करब अगर ऊ दाग तब्बो ने छुटे तऽ हम ओ कालीन के गरम पानी में भी आधा घंटा भिगा के रखब। तब भी अगर दाग ने छुटे तऽ ओपे नीबू <hesitation> लगा के और ब्रश से रगड़ देब। अगर तब्बो ऊ दाग बनल रहे तऽ हम ओके ड्राइक्लीन करे खातिर दे देब।